to'a janginaai himbe dudbeh hunde fere ko kuma beh hokkima presentation waya yeccha ha yeso himbe arrani latta a anndi ko'a viyata mai didi b latta a vindi dhum tati boh latta a wala hula volwugo ha yeso himbe to'a wari a darake a hofna himbe mai fuddira beh himbe maubeh sai bamarbeh boh wata kare guttudhe kare maubeh kare kese sai nyaja yeccha dara pellel gotel jangina beh wolla beh kujeji fere boh yechabeh ko handi